देखो सा हुकम एक कागज या फिर एक उ जित्ता भी कागज हुआ अगर वाना एक सत्ता लेवा वर्री जरूरत है तो आपणा एक स्टेपलर री। पछा उनो आप सभी कागज ना एक साथ लेबा री जरूरत हुआ ना पछा स्टेपलर करना री जरूरत है।